أنا أفضل القدرة على التحدث مع نفسي في المستقبل. لأنها شيء يخليني أعرف وين رايح في الحياة. وإيه قرارات لازم أخذها عشان أضمن مستقبلي يكون أفضل. أقدر أتعلم من أخطائي-من أخطائي قبل ما تصير وأخطط بشكل افضل. إذا عرفت شو راح يصير في المستقبل راح أكون أكثر إستعداد وتجنب المشاكل اللي ممكن تصيرالتحدث في النفس-مع النفس في الماضي يعطيني فهم الأخطاء اللي سوتها بس ما راح يغير شيء.